شخصية تاريخية تعجبني هي الأميرة تشيلسيا ، والله هذه البنت كانت شجاعة وذكية، ولها جصة مميزة في تاريخ عمان، كانت تدافع عن وطنها وتبذل كل جهدها لحماية عائلتها وناسها، شجاعتها وجوتها في مواجهة التحديات تجعلني أشعر بالإلهام، نحتاج لشخصيات مثلها في زمننا لتحارب الظلم وتسعى للخير.